<noise> Golasy, <noise> gombô, <noise> harirà a, <noise> missô ô, <noise> salamarejô ô, <noise> soupe <noise> à la <noise> Grèce, <noise> soupe <noise> au frômage, <noise> soupe <noise> au <noise> Pistô ô, <noise> laksà a, <noise> bouride, <noise> sôdré, <noise> faneskà a!